طبعا الكلاب بتحتاج تمارين زي ما الانسان كمان بيحتاج لتمارين ف التمارين اللي المفروض يعملها الكلب خلال اليوم طبعا بتختلف على حسب صحة الكلب و جسده اذا كان بستحمل ولا لا ، اذا كان كلب صغير يبقى تلاتين دقيقة اذا كان كلب كبير يبقى من ساعة لساعتين